Á wund te nţari manjá kajoo bukal njí uwora wí itakuba cëli wí manjá nijaran bá itakuba icak njí kade bëliyëng tú kabí icak. Me uwora ucak emënkër awucí pëliki kom bí pëlik pëţe pëjoon puŋ wund ajá wund kawala. Uwora wí mënţú wuŋ mëyuwag wí mëntoolan wunk ufab aduka amënjeej bëleenj yoog dul këpënan kafarak këdoolink bína poos urúuţ. Këruka kadoolink këdoolink bína poos urúuţ akëma mëmbá këtarës kawat ţí ţí bëlay pëlik acá kêruka ţú mëlik ţí kariba kagantëna. Kariba kamënţ kuŋ kul kí këkaka kuŋ ñaw pëliki puŋ amënyuţí mëlik ţul këjeej kakanda katíis kuŋ katoorëna këjoo bukal nëda pafan kí dí dúuţ pëliki. Cíwuŋ wujoonk ñaan caţënadan bëjá nikayëţ napëni naye nayá pëlik nayá pëlik nëţíj kakandan katíis kuŋ ná kariba kuŋ nayá lik mëlik banëţo ţí kariba kuŋ bëjeej kapafan nul. Ŋal díţ mandëmbu bëpafan nul nëbandi nëyetan pëliki ţí kambaŋ ngëjurarani. Pum bí pëni apá píinţan adubá bëjá. Ní kayëţ napëni nabina ñaw púum. Nëpëni kabandi nëjeej mëlik ucína cí nayësal aká pëjundëni dibí iñan má nancaţí ijundëna dí iyoţ. Këjeej mëlik këlicar këlik këlicar ngëyas ngëwáanţ këruka kaki moon bëyeen këka lik këlicar këlik këlicar. Á baloŋ já bujá pëjundëna dí bëyeen këla bañaan dí iyoţ. Uwora wí mëlabañaan wí dí iyoţ aduba mëlik mëmënţ muŋ këjeej mul këñaw ţí iyoţ ţul ţuŋ bëruka jeej púum. Banij wí ngëbeñuwar pëni wink aruka já nandoole ñaan ná kambunkul má pëncund ucak. Uwora wí bañaan pën wí ţí pënëţ ná iyoţ pëyay pí badoon bëţíji bayënt bawín pëyay dí udisera tanaf wuŋ uwora umontañ wuŋ. Ñaan cí dí uţee duŋ amëncí moon dúuţ amëwín nul këjá me ukac. Dul dí bajoon bëjeejini pëyay pandumb bí bëgiyi dí ukáaru, cí ukáaru pëni pëbí moon. Abá bandi bëyetan acá bëdu këlankun pul bakuntës bëwat bakuntës bëwat á bëband pëlik. Pëloŋ unú puŋ adoon cí dul de. Epiyar këbëk këbëk pul pëyay pëmënţ puŋ cúun pëjá njá cíyank bañaan untáaja ţí banij njá kadukeeyëkër. Namband unk ucak amënkër yicu yuŋ kom unij aduka unij ujínal wuŋ amënkër wul aduka këfuc njá purirank pëyay wanu njá kafuc bañaan bawáanţ. Mëntee ţí bañaan bafule kafuc ţí ifal bukal yí mënwín yunk bëdíţ iko dika neeman ací cosan bukal. Arukací kafaw kafaw kafaw á awu waf bí nëndoo bí. Bañaan duka kak ţí pëjá mënţíj bá banij bandëmb bí këmaŋ pëyá ufaf këka bí ţíj banij bandëmb bí amënjá pëyunk iko kabí díţu dí uwaf duŋ këyá ţí pëbulan dí bëgá farankunda buŋ. Pëmul pí mëwín punk panyimpari punk duŋ kípëyiya cípunk kabëk abá awuma duka ţëko, ţëko ţëwanal ţëmënţ ţuŋ ţul ţí bañaan kakadoon bëjá baband buţ bëjá nankëri unij nunkaru fuc ţí umeetari nunkaru fuc dí uburu wuŋ nunkaru fuc dí uburu wuŋ. Njá karuka doobi sëma bañaan ţoobukun pësoon kunţ këwáanţ.